Nai oe dale fo au tahan au ani hahaenga so na losa detik teluhulu. Ma mete ma lena nem ndia so na au ta bisa fa. Te hu, mete ma nai oe dale fo au tahan au anihahaenga so, fo niana la hika so na au ta bisa ndia so.